Aminay tô koa mbola tsisy karazanle hoe maillot de bain magnanjagny na magnanjagny fa izy kôfa hoe lamba findesigny mande misaiky agnatin'ny ragno efa maillot de bain aby agnarany fa ny mampiavaka azy fogna hoe misy nen'ny vaiavy misy hoe misaraka ambony ambany magnagno soutien hely regny ndraiky silipo na tsy zany koa mitambatra izy jiaby igny aveo neny lilahy na sôrta fohy na caleçon fôgna aveke tonga de hoe igny indesiny mijoboky agnatin'ny ragno any.